نعم لقد تظاهرت من قبل أنني لأم أرى شخصا ما لكي لا أضطر للتحدث معه لأنني كنت كنت ربما مسرعا أو يجب أن أصل الى المكان في الوقت المحدد و لا أريد أن أضيع الوقت بالتحديث معه.